في يوم من الأيام قامت عواصف شديدة في البحر فجرفت سفينة كابيرررة إلى الشاطيئ. وبعد ما هديت العواصف ورجعت المية لمجاريهيي، جات الشرطة وعثرت على الشفينة الغامضة دي وقعدت اتشتفش فيهي، ولقيت فيها ناس كاتير اموات، وفداة بالليل السفينة داي كانت تتحرك وتطلع منها اصوات مخيفة ومرعب. الحد ما جه اهل البلد اللي قريبين من الشاطيئ وحاولوا يستكشفوا لقيوا ان الشفينة دي فيها قطة سودا ما زالت عايشي وبتدور ع اصحابها وجعاني.